Baií yeid baií yeid de təng ake shumen amma zium a rig yi bayi pyek bayi soo beh rig keid a bad ku nai bəg jini a hwa koh ama bad zəg ku, ku bai dəg wuh, ku rig fəg nai wuh, nrig fəg aʒini wuh, nrig fəg funi wuh, ku rig sa na nəm nrig fəg nai enna wuh re bəg nai wah-wuh ama pyek bayi jena-ha bayi a rig zim wuoh, baií a rig yi wuh nrig sa mare kaí ku yi nəm a wuh a bak ku re dah` bujiu a zəg bai ku yai ama yi ku bujiu re wura ayi ku bujiu anei mbai yi ku bujiu mri kad zau a təg nai ban a rig bəl kuh a bad kuh boo jini-a ri yeri a ku rig yeri baiyi ka sid she ku yed nan təng bayi ama dəng ku wuin a ku dwəg bəg sein kuh dwəg bəg sein a ma yi aku nah jini ku rig nah jini ama dəng bayi a bayi ye kan wu beni kai ama shadku shaar bəg nəm a ku rig fəg ku ya wah kari bayi ka sid she avieu ku rig kan-kan ama jan bad bayi nai ke a ku bai mwoi avieu ke kawu ri mwoí avieu ke kin kama wu ri mwoi avieu rig bai ke gau kawu wuh ri dəng bayi wuh aku dwəg bəg sain aku kan wu. A daun sid she bayi she rig dwəg mag kan avieu ma apan-pan ku pan zəg wa ku ma pan zəg wa məng ku fam w ri ama ʒim a rig woi yi yen bayi zəg bijiu məg zəg swəg a twən-ko twən kini wa ri məg dwəg kai məg ya gau zi ri məg wuh sid woi ku, a woi na bayi a yeid-yeid re gau wa ri, a ma zim a rig woi bayi a yeid-yeid bayeiməng mzəg hali a sanməng swəg re a fom koh ri mau sid boh gau zeun ri məg swəg bujiu daun akəbba a ma zəg swəg abad nai ndwəg kai a ma swəg bu kini aswani a rig saá bujiu yei hah mwoī ku ye zəg nau duó yei mzəg kai a twəng bayi she ban, ashe bayi a yeid-yeid məng a ma zim a rig yi yen, zəg bujiu a san-san ajjrenai məg zəg swəg abuo kini aswanni məg zəg bujiu a sanməng swəg keh jini wuh bad nai ku rig bai she mrig woi bujiu hah sid bu kini aswani ahah sid keh jini a kwoh bəg mai rí keh yau wai ku ma yək mye zəg na asid buo kini aswani sid soó ayi nəm bayi, buyi a yeid-yeid bayei məng kuh ma bai nab kini ashe keh jini hah mzəg jii a təg jire-jirenai ma re dadkuh zauri wah swəg kai agunmpər bu ku sa bəg ba keh she məng bəg ma bai re bai zau bəg ba keh she ku bəng voh re yei məng jire məng a rig ga mtəg ku rig ba huh. Ba hah bańməng bahah bəg funi kawu ama zim a rig woi boyi a kah yi baá aku rig san nəm zəg kuh ma rig sid ya dari a ma zəg ku ya dad bəg rig san-san tri a təg ku baá bəg san-sannu a ku pan zəg bvo zəg bai yiwu keh kai daun zwən-daun ba bəg afyi bayi ayeid-yeid rig ya sannu nai ku zeun mpan zəg bəg baá n san-san zəg rig bai wu yai keh funai kawu wuh ri ama bayi ayi ba ku rig saməng ku rig yak sannu yaubinu mhuo zwən kai a bai woi dari re asaá ayi bain daa gərah bəg dab gbrah bom ku ye shi ku ya yauhinu myək pan wui yaubinu mzəg zwəm kai bayi a yeid-yeid yi rig pan nzəg. Rig baá keh kawu asein ri ma bai ku kən wu bəg shenni, kuma kəm wu bəg shemin a wuh asein ku yeid təng she a zawu naku ya kən ku zəg wu ya na baá beh a ku gbah zik bəg yaubinu she tad yei a ma yak a ye woi zəg hubba ka sid yei mrig zəg a buoh yaubiru bai hah sai ku dəg asein rig ku ma mən dəg asein məng mpər ziu zəg bayi bəg-ziu re nau ri məng ashe bayi ayeid-yeid ama woi bayi a yeid-yeid kah ku ma rig kein kuyi kennu aku rig kein nəm. Ku ma kein rig yak, ma keh kawu a vu yi nəm ku yak jri dəgi yei ku ya məng, ma keh kawu aku yi nəm ku rig fad mdəg jiri yaiməng ku ken rig yak ziun wu akabba wud bayi gom di huo re ywi ku yi nəm ma khad re yei kawu məng hah zim a bəg rig sa ku bəg-zu ba gbah rig zəg kuh ku ma khad ku khad rig rig tud-tud, kuma tud-tud-tud nbai khad a ke kawo keh ri nma woi bək sa bəg-ziu bayeiməng, bək bang ka bayeiməng ku yi toh ma na nəm bari nkhad ma zim məng bək bang mai məng tei, ku khad miye wəng zəg akubba ku ma wəng zək akabba ku zim nshe re yei mjii məg jire kaiməng ku lag rig band hah ma zim məng kurma na kar re mpər ziu rig bai kəm mbai ku bəg ziu sai sanməng ku dwəg nshad ye ya buo beh a ku rig see yo nai zeun nrog ya akabba she herri ku ma hed huo van rig ku dwəg mri kadzau ma təg rig ku dwəg mye dək asein lau, kuma ye dəg asein lau, bəg ma huwa kuh bujiu tri a ku jii ake asəun ri ku nah bwo bachadə huwa ku bujiu ri ba hubba ka sid yei a pyək bəg bək san təng nzwan təng bayi asun təng-mzwan təng mare asein nau ku fam wa məng hubba rig sad-ba-sad ama fən bayi ke juru bayi a sad-ku-sad ke juru mzəg buyin swək bo beh a rig wud ku buyiu yei məng bayi hubba sid ye bəg jii mang bak bəg jire nagha nəm. A ma yi zək mzəg ye ya bo beh a rig sad koh yei nzəg ku sad jini ku zəg nau rig hwo buo yei a ma zəg nzək ya bo gau zeun ri kəm msad-koh-sad bayeiməng ku ma kein ku bai she re mri beh a zəg bujiu swək yei she sai ama bai rig a bai sid she ku wab rig beh a swəg bujiu ye hah ku ma bang nau yai bam a she bayi ayeid-yeid ku ma zəg nau duwo buo yei a yi nəm ahah bayi a yeid-yeid buyai məng ma re ne iya rig tung rig zək kuh a ma zim akah rig yi bayi asan-san ama pyak ku rig bad ku jini ayi nəm mare dəg kuoh a rig sid bad kuh a bad naku yi shara beh shií, shara beh shii bad sid shee so arig beh buoh mein ku rig fəg wuh nai, so arig bai a ma yi shara beh shii ku shad rig bai jiri wuh mhuo voh huwai mhug wuh ri ama yi shara beh shii awah na buoh jini a nai-nai ku yak ziu nah buoh jin ama yi awa fwəg bək sain a wah ya bo kai ku dwəg mye ya bo kai sai a ma twəng-bayi-twəng a woi yeid re bah bayi ama ye nəm ku yeid təng sid keh voh shan mpər a pyək kuh a ma jen pyək sid daun agunmpər ama yi wuh pannai nəm a rig woi so, so abe buoh kufəg na wuh msahd rig bau na jiri wuh. Amah ka yi wuh so arig bai ku fəg nai wuh nəm nshad ya na zau-zau jira kaiməng a pan zək bəg ziu keh vagha nzəg bai ku ri məng a ma bai sid na wo a ma zau mein ma zim-məng a bai kari keh kai a pan zəg bu ke vagha nzəg bai ri a zəg bai lah ku yi nəm bah pan zəg bai sid she a zəg bai na ku yai ku dob awuno jini ku ma kwah wuh ooh rig dod mye na kədri buoh beh zeun ri ku ma na kədri rig zoó sid wuo dod ku rig sid wuo ba pan zəg bai she a pan zəg bai hah bah re, bah məngre a ku yi nəm a ma yi zəg mzəg ye ya bo asəun ri mye zəg wud keh asəun ri ku ma bai ku kəm wu bəg sheni kəm-kəm-kəm asein nau nəng jiri ga tri a ma bad nai sək wud kuh suoh ku shəd rig bai ha bai-bai ku yi nəm mpər hah ku shəd rig bai ha bai-bai ku yi nəm mpər hah wah pyək kuh ri wah sa ku bəg-siu ba a tau-tau məng ku yeri, yeri sid koh re dod a ma yi zam a rig yi bayi a bai-bai a zəg rig bai ri daga buoh mein ku zəg kai a man puu’ nau məng ku zəg kai mzəg y-zwək nka kəng baha yire koh-koh are bai zəg ri re a woi na kini wah re ghau wah ri a ma sa a san-san bəg bayi ku rig sa wuh a san-san hubba sid yei a ma təg ku shəng kyeh-kumsi mpər ku fəm məng kuh ma woi wu kuh gau swani mpər ku fari məng, wui ma na re kad re kahau mpər a ke asəun ke fam məng, ku zəg rig ya yak. A təg ku ba bai-bai a ma təg di bayi ba asan-san ma zim a bujiu kwən huoh re bujiu kwən di hwoh yi sid she kuh na rig kad re nau bujiu she ri sai ama kəng bai rig a dəng ku toh bujiu hah sid hah yəu jii ba wu ya jii a ma kəng bai mdəng ku bujiu sid hah beya jii bam yai məng kuyi kah bəng voh re bujiu she yei məng, a ma zam a rig yi bayi kah san təng pyək kuh mau huoh təg jenna-zari wuri bəg kad re kawu ri bəg dabba aku məng soo a mpər, zeun rig khad a ku woi wah məng a rig fəg nah a ku dabba ye, ku rig dabba aku mwoi mpər hah məng ku bai khad ke funni kai shine yi bayi san sosai, bəg rig kang nau ma wabba bayi məng hubba sid yei bəg shií fad daun ba hah məng akini bah bau-bai a jen-jenna ba re təm rig sa bayi ma woi mpər rig kad ke kai yi ma nəng beh ma bad rig ku ma woi mpalr huh məng ku jək aku dabbi awuh asein a rig bai ziu mein, ama bai ziu rig a woi huh, bayi hah rig dabba aku bək a neh re kah mpər bəg wuh ku ken rig bai re wah a yi rig dam na nəng bayi wuh aku-kuoh dabba aku shee rəg mpər a kein bai hah bayi she rig yi nəm a shee re bah ku ma rig bai tri ake.

Mbai clab wuh bəg sheni dab wuh-bag sheni nzau wabba ile beh a sid yei a ma yi woi daun ashe a dwəg mye dag mpər a bai jiri wuh kan-nau-abayi rig kan sai di soo a ma woi keh hubba ri a woi daun sunnu sunnu a ma bai a keh kau sunnu zeun ri movoi dri wuh ma shii məng a dub eli awinu jini mhuo kini kwana zəng a mah huoh kini kwana zəng a yi kennu wuh a rig ken ama bam ku nai rig ku zim bai hubba sid na nəm a ma rig khad a huo bugkini huo doub jini kuma dabba re ari aku kuh akein ri bəg wuh re wah ku zəg han iro swək re beh aku dabba ri nəng a woi bah rig saá a saá bəg kasig-i-nəm bayei məng shee ku zwam wu məng a mah yi dwag shauri, a shad fad bayi baməng, bayi shad rig wamb wuh nkang fad bai jin wuh nba wuh ba ku zim aku rig saa a ma bayi ma rig zwam nai ayi bəg mai nshad məng, mbai avieu bayeiməng a kein ri bəg wuh re dah nəm mawu-mawu-mawu mye dag asein kawu, a ma yi dag asein kawa bayeimalng sid nəm kpəb bayi ma shad bai ku bai kar wah keh mri pen bayi ma tau rene woi ku shad rig bai jiri wuh ku dab aku rig bai a shad bəməng a pu nau baməng nsa bəg-ziu baməng ku dwək bəg dri ri nkan yak ziu nah jini ndan kein məng ama kein rig yak kuh khad aku daba arig dab aku, kuma daba aku-dab-aku akein rig ya de ya-yək kuma saa wuh daun ashe mri zeun, mri pyena, mri-sara mwoi mpər hah ku sakei mai məng. Mpər ha ku sid ke kawu ri ndan zwəm nai ha məng bayi rig nad jin daun ashe tri a ma woi kinnau bahubba bayi ma rig sa bu ba sein nau ma yi awah fəm ri ku yangha kinau hubba sid yei bayi iri bai zwəm kufri, bayi daun bayi akaunb bayi akawah ma zwəm bayi ke kawu wuh ri maa wuh asain kawu a fəg don məng ku fam wuh məng ku fəm jenna wu məng jenna wuh ma ng sa bu dəng bəg a bəg ku yak ziu bayi she məng j ri kaimang bayi she ku rig sa ba san məng wa ya rig zwəm bəg bayi akawuh ma zwəm bayi ake kawu wuri mare wu asein kawu ku fam wu məng ma zam a ku yed ne ma zəm yeri bayi she ne a ma sa ku ba ku rig zim ma zim wu ku ba məng bayi akawuh ma zwəm ku zwəm a wuh a pyek ku ri ku fam wu məng bayi akawah ma ka zwəm ku zwəm jenna wa ka fam bəg məng angwan wu ashe yei nəng ba bəg jenna zaá wuh bayi she ma sid yei iri ashe bəg rig sakke kare a kawu wuh ri a gbau jenna zaá wuh ri, a ghau beh wah wuh ri, a ghau jenna wuh ri a ma zim a yi nəm bayi wuh a san-san a doub awunu jini mbəg ku shi ri a woi a huo bəg tab ri, bayi akawuh ma jen zwəm bayi wub jenaha ba rig sa bayaiməng a zəg ku huna ba rig huna ri ma nanəm məng a zəg ku ka mau gbah bai ri a ku kuh zwəm jenna wuh məng ku ma zwəm wu koh wah-wah koh jenna wuh, koh wunzaa wuh koh jenna zaá wuh. Keyena a bayi bəg wa nəm doin nah yakən a zəg jak jau ri a woi kəng bah a tau-tau a ma doub a wunnu jini ajirenai rig dəg wuh ri ashe yadda awoi bayi hubba sid yei yeri bəg ake funishumen məng kinnau hubba, hubba swəg a kəng kawu məng bayi bad bəg rig a kəngha kawu rig shii di re nau beh a bəg zəg ku swək yei bayi rig sid boo khai a ma pəm ke kamma mbai kad bayi kəng zəg wuh kəng ri je adəg ku, bahubba yi bujiu a bəg jeh ashe ba abəg yi bəg sa bəg ziu məng ba a yeid-yeid məng sai ba san məng bəg rig sa re bəg zəg kyeh hwa bəg dad bəg gha zəg kunni fam kyeh bəg dad zəg akabba beyu bəg gan zəg, nau bəg zəg ye duo boo pari beyu, buyiu a bəg swəg bəg nəng a nəng jeji bəg swan huo duo boo yei ashe bayi ayirenai məng bayi a yeid-yeid woi zaa nəm, woí shaa nəm, woi kawu nəm woi jenna zaa <hesitation> jenna zaa wah nəm, woi jenna zaa nau a nəm woī ba asein kaeu nəm a she bai a yeid-yeid kenan.